بصراحة كنت بختار العيش في <hesitation> قلعه ولا في سفينة فضاء اكيد رح اختار سفينة فضاء السبب ان العيس في سفينة فضاء بيعني ان اجدر استكشف الكون أزور كواكب جديدة وأشوف الفضاء من زاوية مختلفة المغامرة في الفضاء يكون لها طابع خاص تقدر تشوف النجوم والكواكب بشكل مباشر وتعيش في مكان فريد من نوعه.